Ámi ńde̱ ágwo̱ ańnáṉg, ógwo̱ ánna̱ng ase ámá iṉam mme umian- umien uto̱m, u̱to̱m ami ńse̱ke mmá inám áde uto̱m nto̱p ajo̱p, Ajo̱p áde ánám mmien ótá eṯi- e̱ti, nke̱ ntak awama ade ke mmese mben, <hesitation> íkpo̱r áwási anóho̱ mbo̱n agwo̱ ifiok edio̱k ami ṉká úyúa ńkedép nnikama nlo̱k ke éyo̱ng nsuyo̱ mmátop ajo̱p áde̱ nnim ke iso̱ng mmón ibáṉ ajo̱p ade ekpehe, esád, etem, esio̱ alaṉ, Álan áde élá elád alán áde ebéṉ ẽká urua ekéya̱m ékáma éde̱p nkpo, enun elád itũñg elád itũṉg akpoho eyon eli ufok Ndien akpo̱ho̱ ébeṉé eyo̱ṉ eli ufo̱k_de ami nna lad itung akpoho ade nkama ńdep nwed nno akpo̱ho̱ ufo̱k nwed nto̱k-eyen- nto- eyen ẹnue ekop inemecḥit ami ke idem-idem ami num nkpo inemechit ńko̱ ke íni, <hesitation> ńto̱k- éyeṉ ésu̱ké e̱káyá ufo̱k ṉẃe̱d eka áka álá áṉam ṉkpo̱ abo̱ṉ ano̱ mmo se mmo̱ edia, ámmó émá eyoṉ iligwo úfók, ámmó ema dia nkpo ade ima, ámmó ése̱ ékóp iṉéméchipt áttá éti- eti.